Ñy lanin'olo zany aminy ñy hofa traño aminy ñy, <shushes> tanà misy anay toy zany, à Madagasikara toy, arakaraky ñy traño hofañin'io, misy ñy traño hofañy roehetsy, misy traño hofañin'olo ray hetsy sy dimy aly, misy ñy traño hofañin'olo efatsy hetsy arakaraky ñy traño hofañin'izany ñy hofany.